Mako mu nu kɛ mɛ a nu ma samaa, na kunɛe. Ko mu nu kiinɛɛ mbɛ a nu ma pɛŋ jɛima ai to ke. Mbɛ na na feŋ bi nunu wa malaŋda kɛ. Mɛ-sama, sama-subaa. Komu waŋdaɛ wae nge, mbɛ a kuɛ laŋna, mbɛ kama wakɛ. Kamɔɛ a tiie waŋdaina, wati bi mu mbɛ kaama. Ngae nge, me sɛi liifiɛɔ. Nakaama wati bi, mu ta kpo mbɛ nu kɛ, mu ta poo kpo mɛnu kɛ, mɛ a kaa len amu mɛ sɛsa kambá la. Bɛma aa wa ŋ kunɛ te bi ya. Mbɛ sɛsa kambá la. Taŋi bɔ-ɛ watiɛ nu bɔ nu bɛ nu, mɛ nyiina wakɛ. Ɔ watiɛ nu bɔ nu bɛ nu, ma fuuae kaama, na kaamae, me sɛsa kambá la, me na kpo mɛ nu bɛ kaa. Mbɛ kaama lɔkɛ mɛ bɔaŋ baŋma, mɛ taa mɛ jii kpaŋdi komu mɛ ŋ ko mɛ ta sɔkɛna. Bɛma mɛ taa wakɛ sɔkɛna. Mɛ fuua wakɛ taa sɔkɛna.